أول شي نشوف التعليمات ونتأكد من قطع ال من القطع على عددها، نركب الأجزاء الأساسية مع المسامير، كان فيه خشب مساعدة ومواصلات نثبتها، <hesitation> أدوات التثبيت المناسبة، خلص كلشي خطوة بخطوة عشان نضمن إنك إنه مظبوط وإن تمام، ولو في كتاب بنشوف كيف يديروا في الكتاب.